Novely Zelandy ndraiky zen̈y nandritry ny fa sine zan̈y trete de nôtangy. De nanjary tao ambany soverenite Britanika zen̈y izy zey nanamafy ny lalàna ny lalàna bôka taô môrisy.